Ia, ara-dalagna mitarimy biby an-tragno, izy koa biby biby nahazo alalagna tariminy ôhatra, piso, fandroaka, bitro satria biby regny koa matetiky magnampy olombelo amin'ny fiaignananazy, tsisy prôblema izy koa hitarimy biby an-tragno.